अफ्रीका के स्वन्त्रता अउ रंग भेद के खत्म उन्नीस सौ दस म ब्रिटेन से होइस। एमन के चार गणराज्य के संग रहिस - नेटाल, केप कॉलोनी, ट्रांसवाल अउ ऑरेंज फ्रीस्टेट से एमन रहिन। दक्षिण अफ्रीका हर ब्रिटेन के वजह से पहला विश्व युद्ध भी लड़े रहिस।